Jadi ada makanan di banjar tu yang ulun katuju banar, yang itu tu ngalih dicari di sini. Kayanya adanya di banjar haja pang. Yang pamulaan itu ngarannya mandai. Mandai itu katuju banar katahu kanapa. Padahal itu tu dari kulit tiwadak, dari kulit tiwadak wara kaytu nah. Kulit tiwadak, buahnya di, buahnya sudah disingkir akan kaytu nah. Buahnya disingkir akan, imbah itu kulitnya tu dibuka sadikit kaytu nah. Kaya apa yu lah menjelas akannya? Intnya tu kulitnya tu disasap sadikit, jadi tersisa daging kulitnya. Nah itu kayna di, munnya jar urang tu kaya dirandam lo dahulu di banyu uyah, beberapa hari. Dipermentasi kaytu nah. Dipermentasi, dibanyu uyah, beberapa hari pokonya sa, munnya kawa makinlawas makin nyaman. Mungkin kira- kira saminggu kaytu nah. Imbah saminggu udah ai, diangkat kalo, dibasuh sadikit karena nya makin lawas itu otomatis makinmasin banar. Karena ya ngarannya dirandam di banyu uyah kaytu nah. Mbah itu imbah udah tuntung, sudah tuntung dirandam di banyu uyah, ditatak- tatak ai. Ditatak- tatak. Sebenernya cara memasakinya pun gampang banar. Kaya ditatak- tatak, disanga wara biasanya disanga, di- dibuati kaya bumbu- bumbu biasa kaya bawang habang, bawang putih, lumbuk anum, lumbuk- lumbuk parawit.

Kaytu nah, udah ai disanga. Disanga- disanga- disangan, dibuati uyah, dibuati gula, dibuati tasarah ai lagi, royco- royco kah kaytu nah. Itu, pokonya itu tapi rasanya tu kada kawa manggambar akan yang ada di sini. Kada pernah lagi men- mencubai makanan nang kaya itu. Pokonya nyaman banar asa ulun itu tuh. Kemudian, imbah itu ada yang ulunkatujui banar tu, masih nyambung lawan tiwadak ini tadi. Tiwadak ba- basanga. Jadi biasanya tiwadaknya ni, kan tadi kulitnya diulah mandai, imbah itu buahnya, buahnya ini <hesitation> disingkir akan, <hesitation> kaina ditambahi lawan galapung, ditambahi gula. jadi tu kaya munnya jar urang gorengan, tapi gorengan ini tu dari tiwadak kaytu nah. Tapi nayaman banar. Tiwadaknya ditambahi, ini tadi buahnya tadi ditambahi galapung, ditambahi gula, ini tu diadun- adun, diadun- adun diadun- adun disanga ai lagi disanga. Disangan di minyak panas. Di minyak yang, munnya kawa minyaknya banyak supaya inya marasap berataan, apa tu ngarannya? Tiwadaknya tu ma bener, bujur- bujur masakh sabukuan kaytu nah. Sampai dimasak, sampai inya pina kuning- kuning tu nah kayna. Nah imbah itu tu, apalagi dimakan munnya pina masih langet- langet tu. Wah ai itu nyaman banar tu, lawan, lawan kupi panas, kaytu. Wah itu nyaman banar <hesitation> pina sore- sore, pina sore- sore parak sanja tu nah mamakna tiwadak kaya itu.